Dë la cültüra d'la Rüsia sai pa tante coze, al e ün pais <hesitation> trop luntan dë rispèt a l'Italia, al e ün pais ëndua a fa freit e a parlu ël rüse e ën cust mument al e ën ghera